To a waɗto a mema jokkule ɓandu, a dimmba e ɓandu ma, arande a fukki, a wawa e ngaɗa ka dimmbuki koyɗe ma, dimmba hoore ma, dimmba juuɗe ma, taa timmini sey ummoɗa, njaha, ndogga ko ngaɗa fuu eksesais ɗum giɗa.